<...>Ñy biby mi-isa folo araky ñy habevatany: -ñy vitiky; ñy atirapa; ñy piso; ñ'alika; ñ'aosy; ñy lion; ñy gebra, ñy bibilavatenda; ñ'aomby; ñy trozo<...>.